हमर समाज म कला के बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हवे। कला के बिना कोइयो समाज अधूरा हवे। लोग मन के जिंदगी म रंग भरे के काम करेल कला। संगीत चित्रकला अउ नाच हर कोई के कुछ न कुछ। किरदार हवे हमर समाज म। कला इंसान के इंसान बनायेल समाज म अउ। ओमन के रोज के जिंदगी म मिठास भरथे।